Ndiaá ta niitna'ana ja ioi'ia kodi io ta te kue'exi io tate io men kui'ia io meenna tiuku io ta ayiivi niixe'enuuka kodi ndiaá ndiaá ayiivi va'a xiitotna'ana chidi dua'ani nidaakua'a paana ndi'i ma'ana jadi kooja koó respeto ndii ta ku ayiivi niixe'enu ka ndi'indo ko ta ayiivi meenni io ki'ia iona kodi igual nu io va'ani xiiko'ana ndi'ixi.